Tä'äk namtzu'ojmä wi'nku't este kasyi wi'ku' y äjt preparatzäjku nkojtayu't nyä', ntä'ksu't, sosu'tzi', nkojta't äj cebolla, koya' y tomillo y arroz y est ajy y este creo que creo que 'yanhtyi.